If nojum marori ni, dohua on, dohvalita defo Wakatifere, if nojum marori man doha dolla marori, haa wartaba tobe defidi Wakatifere bo, dum defan marori man reta ve reta on